Yaba yaba ghi khijji, ni ƙaman yaba, ghi khijji, sau khijji ba ya ba ɗi kukusai ghingin ya ƙina yau tahyiwi wi ma ndaka tau, yani bugu mya ɗi kubusai, ya mya kurdin---- dibbakhi kyi dibakhi Jibbun khijji jibbun khijji taba kurɗin bu ya ba ya kannamu yau tahyiyi wi ma ndaka taa ƙaam, yu ƙinni, ya Piyay, yani gma ɓu ma si—ma layi gma ma tau, ko ma kinnau caba yai sapa mbnai, taba kaman ei- yisiusai khin ʒuna khin masarana can ba yu ba ta gyiʒa ɗi kukusai, yapiya yaba Vya kaan, ghingin ma P’a yan ma da khiya tau, yani ma ka khiya tau ma tau, te a C’uti Yu ndaka ɗi kau ɗi kukusi laswai stoll yaɗa biyau, yabi ya ba Vya Lthikan, caubana Sapi tahyiyai, ghingin we=e, Yani bu ma Layi ma—ya, Yani bu ya Mya ɗi kukusai Ya mya dibakhi jibbun kijji, dibakhi Jibbun khijji ga CiCi ba gyyshau, Cici ba khiyusuin, har na ndaka, ma+ma--- ma ɗaya ciran wuti m ɗighan tahyiyi yan tahyiyi wi ma ƙinni ɗi kukusai khin gma ɗin yani buma Layiyu, Sai wa tai wali gma wi mbanai caba gma ɗin yani bu wu ndaka Ummai, canba bu wu ndaka Ummau, Sai nadakhi yani bu wu ndaka tau. Dole wa U’mma ti dana sani dighan rayuwi Ci wi wa dahyi hyi rayuwo ba wi, nanayu, nama wan gha ghamuwi, wa ghi tsagyima wu ndaka kuʒa C’anhyuma ta niya khiya didai koga C’anhyu taniya khiya Vulau, wu layigan ʒaa ma wu ndaka khiya ɗa va. Dana sani ma mun ma da hyi Vurɗa hyunu, to yaku vurɗawi ɗi matsayu ni sinna yaku Vurɗawi ga ia dole–wa–yaku vurɗawi kan, wu ndaka naha wali cinu, amma tungha hi vurɗiwi, dolewa Umma dana Sani ɗi rayuwi cini wu ndaka U’mma ti U’mmati dana sani, akancewa da Cini ca wali ma, da hyi vurɗa munu, amma tigha hi Vuriwi kan, danasani cabe tighiwi, dole ɗi rayuwi wi wu ndaka Umma ɗi duniyi Cina’a hyi yuuwiba, ma—ma Ummati rayuwi wi rayakhi ya U’mma ti paruna wu ndaka ɗava kai cini ca wali cini ca paru ca U’mmati wakanuni hyi kwaku kwatu ba wali cina hyi kwaku kwaku ba wali cini ci ummi ti Ummakhi wapa.